या आका जगां तारे तारेचे माणसांचे केस असता थोडे धवे, थोडे काळे थोडे माटयेच्या कलरचे। थोड्यांचे लाम असतात तर थोडे मोडकें असता। थोडे पतळ असतात तर थोडे दाट असतात। तशे लोकांचे डोळे सुधा असतात। थोडे निळे, थोडे माटयेच्या कलरचे थोडे, तांबडे सुधा असतात। थोडे आय लेंस घालून दुसरे दुसरे करून घेतात।